أنا عادةً أصل مبكر بمواعيدي مع الأصدقاء، أحب أكون أول واحد هناك وآخذ لي وقت أرتب نفسي، يعني لما أوصل قبلهم أقدر أستمتع بالمكان وأشوف الأجواء هذا يعطوني بالشعور بالراحة ويخليني في بداية اللقاء أفضل، ويعطيني فرصة أرتب أفكاري قبل أي لقاء أو أي اجتماع مع الأصدقاء أو اجتماع عمل.